احسن اكون عالم مشهور، <hesitation> ،- اكون عارف أي حاجة و العلم طبعا <hesitation> ما زي <hesitation> ما زي العزف يعني، <hesitation> العلم، العالم سمح، انت بتكون مشهور، <hesitation> تكون معلم في كتاب، في أي حاجة، يعني أحسن من ال- الغنى.